Cuevas? Pos paquí tenemus la cueva conas pinturas más antiguas del mundu. Es una cueva, Maltraviessu la izimus, i ain pinturas dendi ai sessenta mil añus. I son mu curiosas porque sonin unas manus de quatru deus, amus que se vei que pintan tolos deus desquitandu el deu moñicli. Essi devía de sel el santu nuestru, la verdá. I tamién me recuerdu delo calientis que sonin en el iviernu. En España, en Graná, por exempru, ain muchas casas que tovía están hechas ena cueva i son mu calientis en el iviernu i mu frescas nel branu.